Lafa hisaintsay zany e, da izy tsy m:aintsy ilay ny fanatona toera mangingina satria anatin'ny mangina ao no ahafan'ny saintsika miasa. Lafa vita zay da eritrreto soa hoe igno aby ny mety voka-tsoa sy ny mety ho voka-dratsy ny fanapaha-kevitsy izay ho raisy. da raha misy fanapaha-kevitsy ho raisy moa zany da anatin'io ao no mandinindiniky anazy fa laha ohatsy ka hoe tsy misy fanapaha-kevitsy ho raisy fa fandiniha tena avao da ao zany enao no mieritseritsy hoe ino aby ny raha tokony hovay sy ny tsy tokony hovay anamiko atoy